चिमटा रो उपयोग हमा ग्रामीण क्षेत्र में देखणा को मिलता है। जब्ब रोटी को सका जाता है तब्ब उसको पलटना का लिया चिमटा का उपयोग लेता है। और टाइम मात रोटी बनन त्यार हू जवा जिन्न वास्ता चिमटा रो उपयोग हवा है। जत्रा भी रोटी बनावा हां धोकला बनावा हां बन्ना प्लाटण वास्ता आपा चिमटा रो उपयोग लेवा हां। मिनक चिमटा रो उपयोग ही धाणी और ह्रर गाव्व में क्रया करा है।